<hesitation> <hesitation> pastel kuxanadi ñadi, kuá va'á na kadanguana, dani ihó kande yu'ú, nguaxa na nani nreyu nani nriaxa nani anyivii, ayioté dani nreyu na nikuana, xakada ngua nguana <hesitation> ihó inka, eixa ké xhinó, no kidii koño cuchí ho koño chikutu, dani kuñu lakaxhi, koño ladiú xakexhi te ña ñadikuana, xa kanguana deyu ñoo.